Ɗume woni jikkuji dabba bi'etenga octopus, octopus ni to on fami kan woni dabba tawe tenga wakkatiji ngon e ndiyam, latinga e wodi koyɗe nokku fu. E nga nandi e hona gargara ni amma e nga buri ɗun ɓandu e tekkungu e fukkago. Kan ga octopus e tawa e nder ko kayɗini e magga berɗe tati nga wodi. e wodi ɓernde latinde no ɗocicantan fufuta e ɗaɗi bandu, faa yago e gurol. E wodi ɓernde latinde to nga fofitirta ɗon ɗon tan fofata. E wodi ɓernde latinde e kan ko anndani kan woni tunga wari e ga bula fu. Fa hannde dabba gan e nga annditire e bangal magga e fa magga sanne-sanne. E nga wawi resugo, habaruji latiɗi ko boyi fa ko ɓoyata fu, kuma e nga annditire e gurol bandu magga ngan kulle magga ni hewi ko heccini sanne-sanne e <noise> nga tawe bo e ndiyam.